हाँ ऐसी मछली हेवंत है, जो स्वयं को बड़ो दिखावे खातिर आपणे शरीर को फुला लेन। हमन सबसे प्रसीद्ध मछली है जसका दूसरा नाम फ्लोटी मछली भी होत है। ये मछली अपने बचाव खातिर अद्भुत कला दिखावत है। बफर फिश अपने पेट में तेजी से हवा वा पानी भर लेमेत है। ओसे उनका आकार दो से तीन गुना बढ़ा लेमेत है। ई देख कर शिकारी मछली डर जमत है। औ बफर फिश को छोड़ देमेत है। बफर फिश का सरीर नाजुक होत है। यदि कोई शिकारी उस पर हमला करत है। तो ओ खुद को फुलाके बहुत बड़ा बना लेमेत है। शिकारी सोचते हैं कि मछली खाने लायक ना है। जब ये मछली फुलत है। तब <noise> वा के शरीर पर कांटे जैसे नुकीले उभार दिखण लगत हैं। ई कांटे देख कर शिकारी डर जावत है। छोटा जानवर शिकारी की खातिर आसान लग जावत है। पर जब बफर फिश फुलत है। तो ओ का बड़ा शरीर देख कर शिकारी भ्रमित हो जावत है। औ हमला करण से बच जावत है।